Ei, a kyel nang ni te kwee ɗak ku an pa ɗaa cin mwase, ɓe an pa a kyel retyit ku ɗak ni aa? Ei, ɗak ku an kaa cin ni mwase nde, a plang naan ku kwee rep ɓilang an ɗikin ni ni. Ɓilang ku an ɗikin ni ni a ɓilang mu piring liis. Mbii ku an kɨ sat ni yi piring liis, ɗimu piring poo mushere ki yi poo naat. Ɗimu piring poo naat nji yi liis mushere. A ɓilang ku ɗaa cin ni se. Ɓilang nde ni ni, a kat ni an ku retyit. Ɗaa cin ku pootukup na. Ɗaa le enna ɗaa cin ɓilang nde ni ni. Ni a mee ɓilang ku ɗi ɗee kaaku a kat a mbii cin muw, ɓe a nji ɗaa cin ɓilang nde ni muw. Ɓilang ni ni, koo yi mwase, mop te a ki ɗi a yi tang ran kɨkyeen, ɓe ɗaa pan a ki a tang a kwee, yi pee ku sende ni ni. Peeku mop ɗi kam ngurum mop ti mop man piring liis yi liipoo kuɗik mop. Pee sise, a ɗom kwee ɗak ku ɗaa cin nde ni ni. Kat shi ɗom mu naan ɓe nbtt mang an ti ɗaa cin ɗak nde ni ni yi ɓit ku ɗel ndekense. Ɓe mwase naa wul a ɓit kume. Ɓe ɗak nde ni ni, a kat ni an ku retyit. A kat ɗaa ɗom ɗak nde ni ni. And kat naan ɗom, ɓe an kɨ ɗom sokɨkyeen a ku piring liis nde ni ni.ɓe piring liis nde ni ni Vur mbii mop ku ndi naa man muw, ɓe a nji a man mop a ku a yaa piring liis mushere ndeni ni yi kwee liis naat, ku weet kwee liis naat yi liis poo mushere. <hesitation> mu shee mbii ni, ɓe ɗimu piring a liipoo mu, poo mu naan ku mop ɗi peet ni litafi yi poo ngween. <hesitation> liis poo ndeni ni, ɗimu ki mu cin bilip shipee shipee timu nji mu naa mu kat sokokorong ɗi. Ɓe ɓut bilip ku ɗimu cin ni ni, ɓe waa le a kat man. kupoo mop ɗi, le a kat mat ɗikin man mu kwee njep mbii, wash mu liis mushere mop ku kwee ɗak cin mun mop yil mushere, ku vur mbii mop ku ndi a man siki ni muw. Ɓe ku a nji a yaa ɗak ndeni ni, ɓe a man siki mbini riret riret. Ɗaa cin ku enna. Ɗi mang an loo shipee shipee mop. A yakal bise nde, a sa a ki hokk yi pak kwee ɗak ɓilang piring liis ndeni ku mu sa kaat ku kwee pak ngurum ku pee ni ni. Ɗaa cin nang mop. Mop ɗi sat pak membii mop an kaa mbii ku a man siki ni mop muw yi mushere. A sa a man siki ni mop yi hokk. A yakal pee a ki yi minjing. A yakal minjing a ki yi horop. A yakal horop <hesitation> a ki yi kawel. Yakal kawel, a ki yi rom. A yakal rom, a ki ik'ngwakap. Weet pee ku a mwan a ki ndeni mop, a kɨpee ku a ki ti a man a siki mbii ku ɗi ɓam an ɗikin piring liis poo. Ɗang ɓut piring liis poo ni ni, ɓe le a mat ɗikin man shine shine. Ɓe mbii ndeni ku an kɨ sat ni ni, an kɨ nji ku weet kwee njakam ndeni ti nin ɗi ngun, mbii ku ɗaa cin ɓut ɗak ku ɗaa cin mwase ni ni, a ni a ɗak piring liis ndeni ni ku pɨ retyit an. And ɗang kuma a plang ɗak kwee piring poo ndeni ni pwet. Kat naan ɗom, koo yi a kwaangun ngurum nde mop, ɗang ɓe yi ku ɗom ti ngurum ki ɗi kɨkyeen ti ki le man ɗi kɨ mbii ku ɗi cin. Ɓe ɗak piring liis ku ɗaa cin nde, ɓe ɗaa shwan yi a ki ɗi a kuni kɨkyeen ti a ki a le man maan ɗi mat met kɨpee ku an nde ɗi. Ɓe ɗang maan yi kwaangun ku ku nji ngun kɨ mang kwee liis mu ndeni ni, ɓe ɗaa shwan kat yi ku leng ar ku ti mu ki ɗi kɨkyeen, mu ki mu le man ɗi kɨ kwee man ku mun kuni nde. Pee ki kɨkyeen ni ni, a kɨ sat a pee ki karamta, timu waa mu ki mu tang translation riret Ku ti mu man siki kwee translation ni ku mu piring liis poo mushere ki yi liis poo ku nan nan mop. Ɗi ɗer a kɨ liis poo mun ku kwee liis poo naat kyek muw. Ɗi ɗer a kɨ liis poo mun ku liis poo ngwee kyek muw. Mu man siki pring ni yi pak mee kwee, kwee liis poo ku ka yil ku kɨ tekel mop, ku mop ɗi peet mop international languages. Ɓe a shwan kaa french, kaa spanish, kaa mee liis poo ku kat ka put kwee ɓin kɨtekel ku ka yet yil nde, ɓe ɗika kyel mop ɗi kat a poo ndeeni mop ɓe a plang kun. Ɓe yi mu plang kun pwet. Ɓe rep ɗang maan <noise> peeku Ku kwee mbii ku ɗaa cin, ku ɗaa kyel retyit ku kwee mbii ku ɗaa cin ni ni, ɓe yi ku le rep sar an ku ti kat an ki ti a ki ɗi kwee karamta kɨkyeen, kaa yi kwee tcnn, ɓe an ku shwan ku mop ku rep membii ku mop ɗi cin pee kɨkyeen. Ɓe kwee, yi ku mop ɗi kam pee ku mop ɗi peet ni a yi kwee translation. Ɓe kat yi a ki pee, yi a ki a kam kwee piring liis poo ndeni ni mop ti nji ɓam mun, sokɨkyeen mun kwee <hesitation> mushere mop ɗi. Pee weet mbii ku mun kɨ cin ni nde, mun kɨ naa a kɨkyeen mu kwee liis mun mushere. Peeɗi mu pɨ kaa mu ti ɗimu piring liis ndeni ni ku nang ku ku cin ndeni ku te mun pa ɗimu kyel retyit koo ɗimu kyel sang ku kwee ɗak ku ɗimu cin ndeni aa? Ɓe rep.